Iyaa ounahepero wae okurihonga omundu ngunda ehekukupa, kuarama tuutiremba moruveze orukuru ovanene vetu kaaverihongo mundu ooyandjwa uriri kokutja mwatje wandje potjitoporo mbee peno murumendu okumekuyandja kwee okuposa o ii kutja ingo mundu ngo uneho rimwe unokurama kumwe wasanapi imbyo kavyao uriri opuwo indi tjekuyandja uriri, okupwa eotwa monganda ndji omundu ngwi nai ove komwii nawa kokutja hapo i hijatjimbii ngwi tjimbatja hijatjimbii otee oondji mendjizirivi makamburavi ovina mbi ove kovii nu mena rokutja omundu ngwi mena rokutja omundu ngwi kamukara pamwe kana mwerihonga ukautirambo kurihonga ngo mundu ngwi ovina vikuru oruveze orukuru rwari nao nu noho korusenina mbauta okuyekumuna kutja oruveze ndo rukuru ndo mutu ondwari oruwa uri, motjimbe tjokutja imbi vyotu mbi nai uso kurihonga omundu nokutja omundu ngwi hapo tjimbeya omwano mbwi hapo maakura tjimbeya momwano mbwi mendjitono tjimbeya nomwano imbo wandje mbwi mendjitjitivi hijatjimbinae ngwi Uvanga o tee oiri ine? Omundu vi indi tjapindike? Oiri ine tjepindika? Oondi tjiwatjitii tjimapindike? Hapo omuinjo we wapindika pupetapi, omundu ngunjanda? Omundu nguyoroka momuinjo? Ovina avihe mbi ombiuyenana okurihonga. Otjimetja okutja ove tjiwautu okukara kuna omundu usokurihonga omundu kutjavi hapo uzuva ngwi memuzire munda une, indu tjimbatja uzuva moro, omoro yandje yatono vi kuye, mazirivi kwami okukotora o moro, ii kako mbiri nawa, hapo ove tjaziri indjomoro ndji nawa kove, kako mbiri nawa ove motoora vi okuyarura kuye? Moyarura mo toona ndjoye ndjekuziri nayo poo moyarura momuano mbwi ove mbumomunu kutja kove omburi nawa, tjiwerihongo omundu noho outu okuposa omoro, moro, mitiri tjijombo apose o moro nai uriri, moro, handje wamun kokuja nai ndinondi katjire, nai ndinondi, aat uri nawa navi uriri, mena rokutja tjande ove mwakara pamwe, mwauta okurihonga kokutja tjapenduka nawa oondi tjeri nai, iho tjasana ngwi ndinondi, tjeri mohauto ye maungura ohauto ye ndinondi okutja wapendukire munda mbwina, tjapenduka weya mapwena, okutja nao uri nawa. Mena rokutja werihonga, wauta okurihonga okutja ounahepero tjinene okurihonga omundu ngundee kamwa kupasana, kokutjiwa kutja hapo omundu ngo ngumeeta monganda yetu ngwi. Hapo ongaroye irirvi omundu werka ndiroko etindi omundu ngurokoha uriri omundu womapindi andae uriri tjimoutu okutja moro omoroye yapindika omundu ngo nao mekuhongo kutja omundu mamukara pamwe ngo, poo mamukatizasana pupetekipi mena kutja ovandu ozongaro ziundu zeyarisa omundu omwano mbwe mbwekara nu noho ovina tjiva viza komwano mbo mundu mbwekurisiwa omundu tjekurisiwa mohage morusuvero oo ovina avihe mbio kuye tjimwautu okuhakaena momunumo rusuvero orungi momunumo ngarombwa okutja nao handje omundu ngo werihongo kutja omundu ngwi andae mbeya pupetekipi mbeya mondatu youtuku ee ekongora apaturura kanaa kara nongarombi yokundjizira mapatururara ehiti erarar muhuka atuhingire kutja hapo nu tjiweere nai aekako twaire ngwini kovina vyetu ngwi nu twari amatunyanda atu atuka ozoiri azekatanana mena rongaro mena rokutja handje werihonga omundu rukuru nambano tjiwaandjwa uriri omundu kawerihongasana kamuyasiwasana ove koheewa nai eye poye ovandu kavepiti mo mo utuku ovina avihe mbi mamukavetasana otjiuru mamukamangasana omarama mena rokutja ove handje omundu ngwairira ove wairira mbiuyenena okutjita eye waurira mbyenena okutjita. Mamuyekuvetasana nambano muso kurihonga kutja mitiri kavanga otee ndjihina maihi mitiri otee njiheripo ndji tjiheripo manu omeva nambano ove oeta otee, otee oondjo mena rokutja kavina mbyenavyo kavina mbiairirira okutja ngundee mamumangasana omarama mamunanasa mbo ngunde mbo nao ngandu tjimwahongasana kokutja oo tjimbaya poimwe yometaha mitiri tjeya mbiso kuupa omeva oo tjina tjevanga okunwa rutenga okutja nao wautu okurihonga omundu nu mwautu okurihongasana okutja otjina otjinahepero okurihonga oundu woundu womundu ngo ngumamukakara pamwe komurungu oruveze nu indo ruveze rukuru noho ovanene vetu kaavekara momwano wokutja ve ve zira kovanene vao vepimba kovenene vao tjaandjwa waandjwa nu handje ovandu mbekurisiwa norusuvero mbekurisiwa mongaro mbwa indo zetu nda turipahera oveni ovina vyetu oveni mara hanjde otjina otjinene ookutja uso kurihonga omundu ngunda kwahita morusuvero otjiwa kokutja omundu ngwi matukahupa pamwe mongaroye ongukukutu ndji no no mbeze ndji ondjimezara ondjimevanga okutjinda ohiti morukupo.